Lafa hanao famelabelaran-kevitsy amin'ny olo marobe zany, ny raha tokony hatao voalohany e mampiditsy ny lohahevitsy resaha heky, da lafa vita zay da mila mampiasa fitaova manampy ho an'ny fanazava ny hevitsy ny tegna, miteny mazava ary mandrisiky ny mpanatriky amin'ny fanontania, farana amin'ny famintiny sy ny fanasana hanotano.